Kam nundoku na lamaren wayi ye kal daalin ndokuwa ye kal, kamin ndoku kla kulla neye kamma cullo wumanayi wolla notu yindi katero yuka kirayoro walca, kiramro walca halas kammawa niyi karnganum kamma ngillaro lefenuyi martanun eyinguye ca dim ta nowom yedo kamma lefenum lefenum lefenuya, kilafe kicin lefenui. Kilafea? Ko niyi kilafenea? Ko tiyi jowuro? Ko jammma kilafenaa? Ko nondi ngayi kilaffeero daya koo yalla kilafena fada kilafena fada kilfena jirnummaá killafena akedi dayi kam adiwa lefenum lefenum teyiyi dayiya halas, kama tiyi noncunu niyiye ti nonumbu halas, kilafe kicinbe nin kalimbe kammataro wolla na la wolla wolinuyinado kamma lefenuyi halas kamma laku lefenun teyi dayiya, kiyi kilafeyendo dayiya halas tiro eyi cunumma guluyi wu adi cuniya Eli Asan Adam, wu cuniya Eli Asan Adam, wu lardu akedi kada ye, wu ngoronia, ngoro filanbe, ngilinumma ye guluyi, wu ngilinia akedi kadami. Bundo kidanin kidaniya Kammaro gulluyi wu adi kam kidama ekedi kam maa hakuma coron kidanimiwa kal, kulo baremawa kal, lan ñinefaawa kal ngayo wu adi ekedi ekedi ekedi wu adi fe nefi fe kineya, «hesitation » walla wu kani taki, kani nefi, walla wu adi hakuma coron kidani servis hakumaye eskirye diki walla malum nasara« hesitation » walla ekedi ngayo halnumma gaayo kammaro gullumu tak dayiya gulluyi, gulta coron kulo baremawaye, hayi wu adi kam kulo barema, wu kulo barema coron wu jinene kidani sardu Allaye ngaayo deyi awoni taki, jinene taki jinenena coron inci tiyo lawudu, walla bulan teruwu goni, walla ful de fullan teruwu kudi, walla burum te burumma kanurku kudi jinene kidani aa boro walca wu kam kulo barema ngili sangiyen sangiyen, sangu yiya ngilin kuloni bareniya ani deyi ani kanduwuwa deyi roniyiya biki wayiye ladu njoroniro yiki anum barenuya masarwa kal, argumwa kal, merowa kal, kilkawa kal, eyiyiwa kal anum kidanuya ekedi ekedi akedimu kammaro guliyi halas kulum dunuyia, kamaro wuyi kuna noncunu do yidikatero notu yikea dinayi furo ye diye, wette na geden kuru ye diye Kureye taa sorro kayi yuwu na kangal la na geden kla mboneyi diye, niyi sottoro na wuyaro yiminayi ye diye, wuyi sottoro na konundo yikina ye diye. Wette adiyedi laro halna ngayi gulcu kuncuko. Yeyi wette akedi mu guliya taa halas ti tayi kureyi ni hayi halnumma wuyiya kawulinumma kiciyiye dayi tiro ngilaro ngayiyo anum gulum kuma kalkal lillayiro gullum kumro walca, wette tiyiye meyi niro gulci, hayi wu adi cuniya Abdullayi Musa Asan wu cu wuya adi tiwo, tiyiye wette kidanga niro gulci wu adi kidaniya ekedi ekedi ekedi awo kidaniya gulci, aando kidayiya juwu mbottia ngila kosu, angalnda tulloyi gede gedo walca a kongaa gulcuno fanuyi, ngilinga ye gulci, yowu bundo lardungu sira ye gulci, kam kintuyewa notunu, kam karunguyewa notunu, kirke tullon kidayewayi notunu, lardu gede fiyuwu ciyi soduwayi notunu, kamma sito jiyin yuwu lardan sirewayi notunu, maa soto la yuwu koyinawa notunu, ngaayo gulcu nji. Wette kinderom coro fadaye ngan, wu adi wu adi kowuwa, aa wu kawu tokunu, aa wu kawu takido kawuniya bowuno, aa wu kam yalla, wu fere ekedi kada taki, tada ekedi kada taki, yowu yindi taki, kawu tullo taki, halngu coro fadayenga ngaayo gulcuno laku tak dayiya halas ti- ye konumma fansu, niyi ye konga fankun deyi na adin Sardu taya nanna kamma ndoku ganoyi, ganoyi ganoyi dowo nja aado nosu ngayo ganoyi dowo njuno tak dayiya, bundo cina tartuna na turyoyina diya bundoye kammadi kammadi kicila ko lakan kla mbokinan nju meyi tabanci aa nangu sida na kotula ye kintu yero walciya dina kina kuya wette telefonbe diye, wette wotiya ye minde minde kando jayereyi, kan njirnumwa ye kal, kan sanumwa ye kal, kan notu kidayo na gede gede kadaan diya ndeyi kamma kornumma wollaa hardisurowalcia minde wotiya ruwuya, wotiya jayeyi ti kinaye telefon sidea kicila, telefonun kunum kamma lefenuyi wokoliro niyiye sotoro nangaro kotumro walciyiaye ngila kosu, kammadi wu ndoku na ekedin kla mbokine ye kammadi adi halngu ye nju ndoku kalcurno deyi ndoku juwuno, deyi nan tiyi kalcuru tiyi njisenki ye ganoyi kasidinoyi yero tartunoyi. Wokoliro tiyi kangal la lardunummaro sodurowalcia na adin tiyi ye yiya niro danciri hayi kammadi wu ndaku na ekedi ekedi kitiliye kadaro gawune kammadi adi halnguna nju «hesitation » ekedi ti ndaku nan lamar duyeyi. Wette kannun ndoku notu yindi katero yukoyirowalcia ekedo notu njukowo, maa kam la niyi leyi do kurmaro kammadi heyi wuyi kotu na filanin kurkoso, heyi kammadi wuyi sani do cunga wuyi nonunuso, heyi wuyi sani do kidanga wuyi nonunuso, heyi ti wu sangu do, tiyi kammadi wuyi sanido tiyi wu nosunuso, kammadi tiyi ngeskunoso ma ngayiwayi cataa filetruwu yindi katendan bo Kanin kanin ndoku diya filetrunoyi kamma niyi kornummiyi sufu wummanayi niyi hardiyimro walca ca guliyadi kammaro karunganiya manadi ngayi gulum yimia kamma kirkengu n lardungu n halngu n ngayi limia kicila adin nomwo lakin maa niyi kan ndaku lamar lan kla mbokuno sunro kurmo damiyi dowo nja kureyi woya na la geden kurmanayi tumu heyi wuyi kammadi na lan rikide, wuyi kammadi noniyi mo heyi noniyia ndara ngorongu? Eyi kidangu? Eyi cungu? Ndara lardungu njiya nonumbu yowuwa adiye laro yimbiyiwayi kan rimi ye kornummayi hardisewalca karunganmea ye, manaru ye, mancirine ye, kawuli ngilla kici gullu yimia tiyi ye woyiya njiria lefenci ye, danciri ye kannun kannun yidikatenga notu ngukonga adi tiwo. «hesitation » adi hal dinayewo, kannun ndaku lamar gundonga adi udur ngundowo, lamar di ekedo kan ndaku dimi Kan la ta niyi nonumburo hayi kan adi wuyi muka kurko mu, tummu nankurmu cungu ye nonumbu, halngu ye nonumbu do, anum la goyi koyiya woyiya kla ndaro yumu manuyi, tumu nankurmu walla kamma hayi fulan niyi wu kanngu la kanngu la na fulannin kunjurko muka kowutu kunjurko do wette kina heyi adi kanngu la a la heyi heyi adiwa wu- n, ni- n tullona aa la mu nanno nganoyi dowo njunowu niyi cunum tiwa gonum agu la gonum koniya bundo tiyi niwa ndaran bundo ñandi? An ndoko kan ndoku notu yukoyirowalcia ekedo notu yuko, wala ma kumbrommero kal nonumbu ngayiro darumbu, kan nonumbuyi awo nonumbu tiyin te. «hesitation » akedi adi kina manande kanni n kanni n kate notu njukonga ekedi.